मधुमक्खी जूंखुने मुवारा बुलदन ऊ केवल शहद ही निकलण मा बल्कि पर्यावरण मा लाभदायक छन। ऊ परिस्थिति सुपर हीरो भी छन। जनकी जीवन बणाये रखण मा मदद करदन। हमरी जू खाद्य फसल हूदन। ऊथै परेगित कन मा मदद करदन। जैविक विविधता का समर्थन करदन। हमथै शहद तू वू दींदा ही दींदा छन। म्वारा हमर जीवन कल्याण कू भी बहुत महत्वपूर्ण छन